Forsi më përqen më shumë te vete te un concertu, përçë comunqui u sport çë më përqen mua ë baluni, baluni e gjithë tjerët sport mua comunqui ngë më nteresarjën fondamentalmenti, na ë se kit veje shihja një partit di baseball u ngë i drëngonj gjë di baseball inveci mua la musica, mua më përqen gjithë la musica, certu, sempri ghuste jan, però in linea di massima na u vete te un concertu divërtirem, na jan gjinde bravi çë din të i bien e gjithë. Però na më thua, certu na më thua vemi te un concertu të njëi çë ngë më përqen oppuru vemi e shohjëm a Juventus te u stadiu preferir a Juventus te u stadiu.